من الل- الون البرتقالي عندي مرتبط بالحيوية والطاقة، يحفظ الرفيج زي لون الغروب والشمس <hesitation> ديما لونه دائما يعكس الفرح والنشاط في أي شيء <hesitation> يعكس الحاجات الطبيعية، <hesitation> لون جدا يحكي في يعبر واجد عن الطبيعة، <hesitation> وأحلى ما فيه إن هو لون البرتقال الجميل، <hesitation> اللون الشتوي.